إذا حركت الطعام في المقلاة <noise> و هي عالقة، تقدر تستخدم شوية ماء ساخن مع معلقة كبيرة من الخل أوبيكربونات الصودا. حطهم في المقلاة، وتركهم ينقعون لمدة ربع ساعة. بعد كذا، استخدم إسفنجة أو فرشاة ناعمة لتفكيك الأكل المحروق. إذا إحتاج الأمر، كرر العملية لحد <noise> ما تخلص من كل العوالق.